Pos Malasia es una federación d'Estaus que s'ajuntarun i pahi que les va bien. Son mossulmanis i era un país que dendi Uropa víamus comu probi peru ogañu lo vemus comu desenroau. Me figuru que sedrá tamién del petroliu, güenu, i de tenel cabeça. Velái las Torris essas Petronas, qu'es el nombri dela impresa estatal de petroliu. I essu, que son mossulmanis peru no tan fechaus comu Arabia o Irán.